Aspek budaya nai negara Iran. Aspek seni nai Iran, aspek nana'ak aspek festival, aspek negara ndia dadadin boema aspek sejarah karwna nai Iran ala hargai hataholi lasik no ala hargai tamu.